No', ki'ko, pekang, angu muka. angu mukaki nawa', angu mukaki kiwa'po, angu mukaki pewa'ngu, angu mukaki koriwa'ngu, angu <hesitation> koriwa'ngu, angu mukaki nawa', angu mukaki kiwa'po, angu mukaki, pewa'ngu, angu mukaki koriwa'ngu, angu muuka